Iteukpot aye rerear am mi egan oven wor abe ayere ari íbîbîbíb ìdunmi igama oven woh atterner nne unor ni bì ibe ari igama i nep theyner nne iburo asep usome awake atōm mma agoe anam îgon mey kpor kpor aquiake a gonel aih asep isum kpor pkork aquiake anap igon anap igon igon war ashìnì nne abankpa agun mme agun ethok arem mme inanap awoke mme înanap ishî ebor anap shìshìna amang anor aje aworp orsume ayo inenap kentack iteme mmeh îna aremi agbor onor adibi îrem ibebed wor gayeme îkìnep then igane abonor nisord mme ga onor bare abonosort areme areme areme areme areme inep̠̠̠̠̠̠̠̠̱̱̠ ̵ ìnep ìnep womor îgor agbi îshí egbi īfuk oven aje îtemeh eifuk ashini ah ah akpornor amang meh ashiane adorme atte won oven war asuno îren îyowor ntack wonge înirem. ífuk athok we go among mme afene îshìni íbini ovea ídangha avene îzome gee orsunne nwe aje afuk oven wor îkep îgo avak mme obîea chot ke ayen amang obiò aseme ke ojoi amang mme íshime avìa avai Akak aton mme awon amang oven wo aton mme agpor ishi egbe ìduck amme. athok mme. athok mme jeni nge adorn îromwor întack enh abonor nsort aremᛌme adorn îromrome íyewor ayenímme ìnga îku ke ayen kpama ayení ímme atte chai kakorock ìnep-ínep. mme ntack abonor însort areme înem-nem igodono amah remî inep-inep mme aborno îsort arem mma înep-inep igaha arem îsort ya ya ya yack îgo ayenba ayeneka ethotk ame mme îburo ame îwai mme kpor-kpork oven mma j̀aj́eni we înep îreathork wor îthock ke orsume íme iremene shishini akpet. shishini akpet îreme mmusu îgane adim adim'mme atho kporkoro abe atte ano kporkpork ame îsunnne dáí ôsume arem nge înep mme mbia՚abe ari kpor kpork îmag sene îje idack ke ari ísuno uguru wor ar̂i îdim îshe yene egbor uguru amme arear îdack ke íshín ame'mma adop mme aye onor amang mme ashi nge ìrom bae wîram mme nna ukurume ano kpor-kpork aver sunno avon abbeh arem ke orbuck abe. íter oven ke or buck aremi uguru wor mme adort ashi nap oven mme adorn evom rome wo agam nne. íshí oven ka amme înep-înep bank nge ana anad ufen amme mme gear asa oven ayo afîaha agurome irenrenne a guro mme îren-îrenneh mme uguru wor ashine ke ufen wor arena nna kpor-kpork arem atineme adumo ordum adumo ordum irîa nna kpor-kpork îgana ufen owo anarí kpor-kpork ewe aguworˈma ago oven îrem inna akuanímí mme ntack en kake uburubu oven ikubuma orbuck amang mme arem îkpaha ke enwe mme îbon idanhe mbe amor akak atte akak vera îsume îwudanghi akwa anad isume we idaí ewe ken íntack enh arema obîaha îkep oven arem ke orsuso wer ke ere-rem ashi nawe abono însort asep mme egbaî asep mme îngí nep-nep asep mme nguni igwe nga asuni amang ogun ase íkím. íkím ígwe aborn ba asort agwon ba oven gbang ingwe agon orsusor en amang ba ori oka amme izome agiba arem bayewe agbono însort ambor aremme j́ajeni j́aj́eni jajenì j́aj́ení jâj́ení jâyenî utíshi keˈrem mme good ìsen aremme good îsen igwe aje nigaha abbe areme enhe last tîme mme garem mme he ishi nga abe arem mme achí garem oven ýení mme kube ayen ifeneme igam ke ímime îshi kewe înep îdai îshi îdack îduck wer oven iduck meh ashi aduck mme aduck ke kokoro ìshǹì chai gonni mme areme nga aremi yeye but emege etu meh etu îbabai mege osoi. osoîl íme ke ayewo meh aduduma ame rîa ayen ayen yeweh Ígaba atene. í́gabe asi ke amang mme agun ke etu amang mme agun ke etu ewe oven ewe íderemma ovut ovut îdai oven wo arem expect nne îrenne. irenne irenne idaina ewe amang îmani ayame ífai mme ntack who shemí usumi ana afaî asume mme jeho ase ke oven amang mme aye mbiakayo amang mme afenne mme ano atte cho agam nna na arem mme o. ase mbuck oven o. ase mbuck oven înep-nep mme nní or írem anor atubo arewe anor kpor kpork amesome amīzome ke írem orsome jenep mme arí kpor kpork ase ìshì kaku ashi atte aku îka kube oven ededem îre. abe agud edubor anor íshear nge anor agoat mma athai ngu ivv rumeh so meh ngarí ku bonor nsort je anor kpor-kpork aguˈwodder ame asume je kpane nge onor nna goat jení ewe ígane onor nna akagoat ashí ethom aye nge onor ah challenge hip agube aguno orthom j́enî anor íngame onor anor anor attard asunor orthom j́ení anor anor agbork asunor orthom j́ení ke íche orthom ewe ígaha íche orthom ewe ígaha íchí orthom weh aka sunor yene abe ka rem utu diame